Amin'ny karazana menaka ndraiky e misy karazany aroa menaka ôliva avakeo menaka voanjo, menaka ôliva fagnaovana lasary avakeo menaka voanjo fanovana enda- fagnandasana raha.